rɨ wɨkpakpiikpǝ lakɨtakǝ we, wɨkpakpǝ kpɨŋ wɨ kpii baŋba. wǝwe lě nyipǝ wɔɔ pɨ láa ta wɨkpakpǝ baŋba lekpikǝ paa rɨ mɨ kɨta manyɩŋkǝ wɔɔ, wɨkpakpɨwe le gbɨwe wɨ lóo pomɨmɨ ekpii baŋba we bɨ pɨ kaamɨ ekiniŋ <hesitation> wɨkpakpǝwe yeekpii kiyɨŋ yee <hesitation> osuukǝ. Osuukǝ la wɨkpakpǝwe. wɨri rɨ wɨkpakɨrɛ wɨ láa camɨkpɛ baŋba Wǝ elekpiikpɨwe oturu olovo etini. fɛriŋfɛ etini oturu ayaa lóo fuŋlǝ baŋba. wǝ epwe pɨ láa taa wɨkpakpɨwe wɨla mʊrʊ enyipǝ piŋ <hesitation> pɨŋ kpii wɔɔ epwe pɨ rirɨ enyipǝ rɛ pɨ lǝǝ lǝǝmɨ vovoyɩrɛŋ yǝ ǝfɨcqmɨlǝ etiepwe pɨ láa taa wɨkpakpɨwe wɨ la mʊrʊ mɨ <hesitation> ee abatepwe pɨ la mʊrʊ wɔɔ <hesitation> bɨ pɨ ri rɨ etiepɨrɛ kɨtɨŋkǝ wɔɔ enyipǝ pɨlɨŋta baŋba <hesitation> de devenɛ nɛkɨto vǝnɨ le kpii etuie kɨtɨŋkǝ lo ru gbomwe ǝpɨrǝŋ tuturupǝ pɨ lmɨ nyɩŋ nǝ. <hesitation> wɛlɛŋɖǝ wɛlɛŋfwkǝ oturǝ kɨ laca pɨ la kpɛ wɨ wɨ lóo kuŋ oturu wɩlɩ pɨrǝŋ pʊŋpʊa lǝ́ǝ pǝ ŋ po po tieye. Wǝ mɨŋ le kpii rɨ wɨkpakpɨ sa kɨtɨŋkǝ nyana tɛŋwe. <hesitation> wɨ lóo kuŋ oturu nǝ netie nǝpɨrǝŋ <hesitation> netie ko na nyɩŋ ŋwɨ deve pɨrǝŋ pʊŋpʊa rɛŋ nɨŋ tɨ ŋ nyɩŋ ŋwɨ kɨŋ nyɩ nowɨpɔŋkpǝ. Lée ci ŋ kini we ŋ tie lǝ yǝ lamarɨ la ca kʊkpa. wʊkpakpǝ nya na tɛŋ we wɨ la ca mɨ kpɛ baŋba wǝ rɨlǝ kɨkpɨŋkǝ we pɨlǝ <hesitation> ǝfǝcamɨkǝ <hesitation> we wɨkpakpǝ sa kɨtɨŋkǝ wɔɔ wǝ yee kpii lǝǝkpɨŋ wǝ yee kpii rɨ lǝǝkpɩŋ oturu ekpi fayɩŋ momumuŋbǝ malatiepǝ oturu yee kpikpɨ ye tini oturu wɨ lóo poayɩri rɛŋ lɨŋ tɨŋ be tilǝ we ekeniŋ ǝpǝwe ŋ fami ceecee ŋ lǝǝwe. wɨkpakpǝ sa kɨtɨŋkǝ we wɨ ponu baŋba wɨlo ɖo le enyipǝ yemɨ kpikpɨ kɨ yamɨ nya faa rɨ lǝ mǝrǝ kɨ ya nyafɛ yeŋ kpikpǝ yɨŋ suu jiriŋji. Kǝ ya nyafɛ ya nya <hesitation> ee vɔrʊceeceerǝ.